نفضل نفقد سمعي على نفقد بصري، خاطر البصرمهم برشا في الحياتي اليوميه، نجم نشوف الناس نشوف الحيوانات، نقرا الكتب و نتفاعل مع العالم، أما السمع نجم نعوضو بطرق وحدخرا كيما القرايه و لا الإشارات، البصر بالنسبه ليا مهم جدا خاطر مربوط ب برشا فعاليات لنديرهم في يومي، بلا بيه مراحش نقدر ندير حتى أبسط الأشغال الماكله و لا نلبس حوايجي و لا حاجه هاكا.